मि अपा गुरूजी मू गयु अर मिन अपा गुरुजी ते ब्वोली कि मेते आपे भोत बड़ी सल्हागि ज़रूरत ची क्युकी भई मेरु जो भविष्य ची घबरगरयो ना मी अगिन जे सकूं ना मि पीछिन जे सकूं पता नी क्या मेते होयो, ता गुरूजीन मेते ब्वोली की बीटा तू ये रास्ता अपनों की जेसे तू अगिन चालोल फिर मैन उंगी बात मानी और मिन अप्रु जीवन वखि बाटिन चेंज कोरी अर मि आज इति बड़ी पोस्ट पर बेठयऊ की मै आपते बाते नी सकूं की भगवानो काती बडू आशीर्वाद मेते पड़्यु ची।